Bó na bea tehi su mun fata om té om tíniya. Ani tehi an gudé te puhi en la enkan ensuan far te ani tambaan nei ko fata om tíniya, koluma om tíniya lawa. Ani tehi ko fata txan om téa. An daxa te puhi nise le an gudé enkim. Ani tehi ko fata om tíniya le ei sanga ten ea. Mun sanga txan lawena lang te puhi ea til lang ten ea tena tehi. Atsa ani a ani yungin tíni mío te xuk an om téi lawa. Ani te daxa tehi xu atsa fea mea tíngai na om lawa ani te xu. Om dan tehi po nise le an om dan e in leo dan te po an tí áma ni ani te xu.